Laklak tela ira nawei <hesitation> fukattaia wekan bolomin sabapia <hesitation> bolomin falabolomin le nafimudani siwekan daratan laklakia daweidi <hesitation> fukattaia dawei me dabail difangara tua dawei ditompat mimiana.